Amagizuu kah ndanyolah nindurah hang'oo hituu hinz <hesitation> zizaku lukariir rwag <hesitation> gali yangaa hawasakuruu alizikarizaa nakumborah ndii nuzia mlukarii lulwooo uzi <hesitation> uziekulindaa inyumbh yoyoyo na moyo gwosii noo dukah mrukalii rurwoo umenye vasukuru nav <hesitation> hang'oo ni <hesitation> nimtuii genyumbah kwiri nye'sa <hesitation> av <hesitation> mtui kwariganisah namang'ana galah nigimalah nomborah ndakatrah hang'oo kwituu ziizaa hang'oo handii nakuvukuu nimwikoo ang <hesitation> dahv <hesitation> yani ndakatrah mrushwaah yag <hesitation> lakini nizizah mmararagoli lakini nirushiaa yang <hesitation> dahv <hesitation> kuzii kulindaa vanduu yavaa kuu nyalah kulindaa avanduu wamamah wag <hesitation> namb <hesitation> heng'oo wazigizaa nambolaa wakadukah hang'oo yoyoyo ulinde hang'oo hohoo ulind <hesitation> vanaa vovoo nye'sa <hesitation> harakuwah ulind <hesitation> msazah hohoo ulind <hesitation> mamahmkw <hesitation> hohoo ulind <hesitation> babahmkw <hesitation> uvatii umenyekii waktrah hang'oo handii uzikunyolah msazaa mrushwaah indaii itakav <hesitation> lulwooo dahv <hesitation> malagoo ganoo nigimilah nimbolah nye'sa <hesitation> yambah viganganii amb <hesitation> kukurarah amb <hesitation> nokurah na mwamii ambah zinganaganii ndaalindah msakuru wahh kugenyekana nilindaa. Ndaalindah vanaa vaaa mzilagenyenah. mbenalinda, kurondekanah narelevwah! Kutrah heng'oo, manigimilah. lilagooyenee. Hira n <hesitation> gikorerah izasii. no. ndakalinda mlangoo. ndagalindah. ndagatuka. miaga, njambeii, kuvitirah, mmdinyu. nauv <hesitation> mnyumbah mmmmwo. lakini ukavolah mduu vosii, vosii. dahv <hesitation> ulindelilagoo noo! Wakagewah, nababah wooooiiiii nautrah heng'oo. winyuu. nauzimmbah mmmmwo, chigirah ndaalindah ndio ndaalindah ndaalindah msakuru. huyoo, kwanyalah navoo, vanaa, vanaa vag <hesitation> waveo, kulondekena malogoondahevwah. ninindah vulai. needukah nagoo, mnyumbah. ku. ndegizaa vanaa vag <hesitation> vandii wav <hesitation> inyumah navisukuru. vaig <hesitation> mfano, gwahge. naiigaa. nee. ndulah, mnyumbah mwaaaah. wamanye mamah. wanyolah ndii. vegezii mwizira walind <hesitation> maganogen <hesitation> gano. navazia mzinyumbah viao. wavenivulai yenyeka wave navulai yenyekah walind <hesitation> vasukuru wavooh. hawalinde vulai hilah! Hugizevanaa vovoo navandii kugagizirah, ndiii nohkirihavunduu huranyalah. rilagoo, rilagoo. rirahutumikire navatumikiria ulindeekuzilah. indai. Humany <hesitation> siriamago gwalinayo heng'oo kwa mamah yakoragah, korahikii ukore kwahizirah indamanuu dahv. <hesitation> wakuzia mmalagoo gandii navanduu vandii tofauti. ugarindii naungirammalahgoo, gandii, chigirah marogowagambaah. kutrah heng'oo. ndaiza nagoo mnyumbah mwaaaah ndagalindah, navanduu vanooh galind <hesitation> ulindelilagoo khoo girind <hesitation> kunagoo yeng'ine nye'sa <hesitation> haralinde.